Megye dzi dɛ fone do nkɔmmɔ wɔ kasa mu ye sen "message". Saintsir nye dɛ "message" n' atsenka biara nnyim m' ntsi dza ebɛka n' annyɛ a na atsenka epɛ dɛ nyimpa n' dze ka ho n' ɔammfa annka ho. Na mbom kasa dze nyimpa no bohu atsenka a ɛdze reka na ɔama ne ntseasee no so ada edzi yie.